kvartettinn Siggi hefur undanfarin ár skipað sér í röð fremstu

fyrr á árinu hlaut hann íslensku tónlistarverðlaunin sem

kvartettinn er skipaður þeim Unu Sveinbjarnardóttur og Helgu Þóru Björgvinsdóttur á fiðlur en hjónin Þórunn Ósk Marinósdóttir og Sigurður Bjarki Gunnarsson á víólu og selló þetta byrjaði nú þannig að við vildum spila fasta grúppu mjög mikið af kammermúsík almennt með fullt af frábæru fólki það er alltaf jafn skemmtilegt en það gerist eitthvað þegar maður festir

að vinna reglulega

að finna nafn á strengjakvartett og þá skilur það

þetta er ekkert skírt í höfuðið á mér þannig séð þar vorum við að fást við ýmislegt vorum að spila með á hljóðfæri

og hitt og þetta og spila á þetta var svona vinnuheiti sem festist

mörg ár að reyna að berja þetta af mér að ég hafi tónleikar Strokkvartettsins Sigga hafa vakið athygli vegna mikillar breiddar í efnisvali en auk þess að spila

klassíska tónlist sem nær allt aftur til hefur kvartettinn stuðlað að nýsköpun í samtímatónlist og frumflutt fjölda tónverka þegar maður byrjar að spila í strengjakvartett manni langar helst

maður fer að vinna meira með nýsköpun því meira langar manni að vinna með nýsköpun

að hefur maður meira frelsi og það er gaman að taka músík byrja að púsla henni saman frá grunni og sjá hvað kemur út stundum höfum við ekki hugmynd um það fyrr en við heyrum upptöku af því eftir á nýi diskurinn nefnist South of the Circle en þar flytur kvartettinn verk eftir Daníel Bjarnason Unu Sveinbjarnardóttur Valgeir Sigurðsson Dís Ragnarsdóttur og Hauk Tómasson við erum búin að spila íslenska

við íslenskur tónn og og kemur á óvart að það sé fjölbreytni jafnvel en íslenskur tónn ég held að einangrun

á sköpun og á listir auk þess að fylgja eftir nýju útgáfunni er dagskrá Sigga næsta vetur þegar orðin þétt maður byrjar með eitthvað sem hliðarverkefni en þetta þetta fer að vinda upp á sig og verða

að hafa tækifæri til að gefa því meira pláss

það sé mjög algengt að fólk hluti marga hluti hvað er hliðarverkefni og hvað ekki ég veit það ekki ég held að það skipti ekki máli dagskráin endar alltaf en þar birtist sýn átta íslenskra og erlendra ljósmyndara á Hafnarfjörð á tuttugustu og fyrstu öld

upp á sig og